gott kvöld og velkomin í Kastljós framtíð sjókvíaeldis á Vestfjörðum er í

uppnámi eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi rekstrarleyfi sem Matvælastofnun hafði veitt Fjarðalaxi og Arctic Sea farm til laxeldis í sjókvíum í Patreks og Tálknafirði sem og starfsleyfi frá Umhverfisstofnun fyrirtækin ætla að bera

þær ákvarðanir undir dómstóla og fóru fram að þau fengju að starfa á meðan því ferli stendur en nefndin hafnaði því

sjávarútvegsráðherra ætlar að leggja fram

um rekstrarleyfi til bráðabirgða þannig að fyrirtækin geti starfað á meðan málið er rekið fyrir dómstólum

við ráðherrann á eftir en

heyrum einnig sjónarmið umhverfisráðherrans en fyrst ætlum við að ræða við Óttar Yngvason lögmann til að taka það saman hvers vegna kærðuð þið starfs og rekstrarleyfi þessara fyrirtækja það var af mörgum ástæðum meðal annars af þeirri ástæðu sem úrskurðurinn fjallar um

það vantaði það vantaði umfjöllun um vankosti framkvæmdarinnar en það voru einnig margar aðrar ástæður eins og til dæmis að það var ekki sinnt um að náttúran nyti vafans það var ekki litið til þess sem segir í fyrstu grein fiskeldislaga að þegar hagsmunir eldisins stangast á við hagsmuni þeirra sem eiga réttindi samkvæmt lax og það er eiginlega óheyrt að framkvæmdavaldið og jafnvel löggjafarvaldið líka grípi inn í ferli dómsmáls það til hagsmuna fyrir eitt fyrirtæki annað fyrirtækið er ekki að fara af stað fyrr en um mitt næsta ár en er ekki eðlilegt þarna er fólk sem er að byggja afkomu sína á þessum fyrirtækjum og er ekki eðlilegt

í ljósi meðalhófs að

mest eru það Pólverjar og útlendingar þeir þurfa nú líka að vinna já já og þeir geta þarna eiga þeir ekki nema

nú kannski ekki alveg hægt að segja það en aðalatriðið er ívilna

einu fyrirtæki sem hefur brotið margs konar ákvæði í starfsleyfum og í grunn og varðandi umhverfismatið merkingar

í ólestri hvíld svæða er í ólestri hjá því til dæmis í Hafnarfirðinum þetta er sama fyrirtækið er

einu fyrirtæki erlendu fyrirtæki sem að hefði þurft að greiða í Noregi

og taka af þeim aftur þeir borga ekki krónu þetta er ókeypis það er þrýstingurinn mikli sem sem verður að reyna að fara fram hjá úrskurði sjálfstæðrar úrskurðarnefndar samkvæmt sérstökum lögum og það er varla boðlegt hvorki stjórnsýslunni við ætlum að ræða við ráðherrann á eftir og spyrja

út í þetta en rétt í lokin hvað finnst þér um það sjónarmið að verið sé að kippa grundvellinum undan

þessi atvinnustarfsemi er ný

á svæðinu þetta eru örfáir aðilar sem vinna við hana já

það eru kannski tíu til fimmtán störf í Patreksfirðinum og ekkert byrjað í Tálknafirðinum takk fyrir þetta við ætlum að heyra

í hádeginu og hann spurður út í stöðu máls er staðan á málinu sem heyrir undir mig í umhverfisráðuneytinu er sú

að starfsleyfin núna eru stofnanir ráðuneytisins auk stofnana

að fara yfir þetta með fyrirtækjunum það eru leiðir sem að heyra undir lögin hjá mér sem að kveðið var á um úrskurðinn á föstudaginn að gætu verið

mögulegar og þær snúa að því

fyrirtækin kjósa að sækja um undanþágu

starfsleyfi þá er það tekið til skoðunar í ráðuneytinu og fjallað um það það er í rauninni gefur úr starfsleyfin að að ræða þetta við fyrirtækin og veita þeim þá ráðgjöf sem sem til þarf ég legg áherslu á að það sé unnið úr þeim annmörkum sem komu fram í úrskurði nefndarinnar sem að snúa að umhverfismatinu það er mikilvægt að við gerum það við þurfum að vita hvaða umhverfisáhrif það eru af mismunandi leiðum sem í boði geta verið þurfum við það er ekkert leyndarmál að til langrar framtíðar þurfum við að skoða með hvaða hætti við getum sem allra allra best tryggt

fiskeldi á Íslandi geti þróast í samræmi við ströngustu umhverfiskröfur

það hafi sem minnst áhrif á á lífríkið enda mikilvæg atvinnugrein já þetta var umhverfisráðherra Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra velkominn

umhverfis og auðlindamála er hliðsett ráðherra samkvæmt

hún er ekki undir

og breytir niðurstöðunni þannig að þessi fyrirtæki geta haldið áfram að starfa þrátt fyrir

á úrskurðarnefndinni hún stendur þegar maður horfir yfir þetta mál hvaða þýðingu hefur hennar hennar niðurstaða það stendur sú niðurstaða það sem þetta snýst um í rauninni þegar fyrsti úrskurðurinn fellur fyrir rúmri rúmri viku þá förum við að skoða

geta stjórnvöld með einhverjum hætti brugðist við því að úrskurðurinn er mjög afdráttarlaus og lögin sem MAST starfar eftir sömuleiðis mjög afdráttarlaus það er

það er ekkert annað í stöðunni en

loka á staðnum það er í þessari stöðu afdrifarík ákvörðun og raunar ekki boðleg þegar maður fer að horfa

inn í regluverkið ég legg áhersluna

að

því að skoða viðbrögð þá er í öðrum lögum meðal annars

mengunarvarnir heimild fyrir ráðherra til að búa til ákveðið svigrúm og þetta frumvarp eins og það liggur fyrir snýst ekkert um að rýmka eða þrengja reglur fyrir fyrir laxeldi það snýst fyrst og fremst um það að gæta meðalhófs úrskurðarnefndin svo ég fái að klára það felldi úr gildi úrskurð og leyfisveitingar þriggja stofnana Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar og krafðist frekari gagna í þeirri stöðu ef það er bara skortur á gögnum eða upplýsingum þá er þetta mjög mjög ósanngjörn krafa af hálfu stjórnvalda að setja starfsemina bara í þrot þá veltir maður fyrir sér hvernig má það gerast að þessi fyrirtæki sækja

þrjár stofnanir hefja starfsemi og og þær eru mjög ósáttar við þennan úrskurð þessar þrjár stofnanir þegar við horfum á stöðuna eins og hún er þegar menn segja að fyrirtækin samfélagið

bara að fá úrlausn sinna mála fyrir dómstólum allt í fína tökum þetta aðeins lengra og

hvernig það getur gengið en af hverju voru þessir valkostir ekki skoðaðir

eða

ef náttúran á að njóta vafans ég skal ekki

aðrar stofnanir það kemur bara fram að stofnanirnar þrjár hafa unnið að þessum umhverfisþætti matinu með nákvæmlega sama hætti varðandi

í gegnum árin en það segir í lögunum að það eigi að vinna þessi mál með hagsmuni náttúrunnar og kanna og tryggja að

uppfylli þær kröfur sem við gerum þessir kostir voru ekki skoðaðir segir það sig ekki sjálft að ferlið er þá brotið ég vil ekki meina að svo sé alls ekki menn hafa gagnrýnt

eru víða að stefna að

annars konar eldi akkúrat þegar ég segi að ég sé þeirrar skoðunar að þetta sé ekki brot þá styðst ég við niðurstöðu þriggja stofnana skipulagsstofnunar Umhverfisstofnunar hafa unnið með sama hætti í mörg ár að framkvæmd þessarar laga það gerist hins vegar núna að að úrskurðarnefndin segir að beri að vinna þetta með öðrum hætti sá úrskurður stendur það sem við erum fyrst og fremst að gera

að búa til svigrúm fyrir löggjafann til að reyna að gæta meðalhófs

ætlaði að nefna hérna áðan skilyrðin eru bara þau við þennan úrskurð skuli loka strax fyrir þennan rekstur allan sem fyrirtækin hafa byggt upp væntingar

fólk hefur tekið ákvarðanir og svo framvegis og svo segja menn

sótt sinn rétt fyrir dómi eftir

leið að úrskurðurinn sem deilt er um sé dæmdur ómerkur þú þekkir það líkast til jafn vel og ég ég get ekki svarað

afgreiðsla ríkisins á þessu máli við erum búin að veita fyrirtæki og fyrirtækjum ekki bara þessum tveim heldur fleiri fyrirtækjum leyfi til rekstrar

og starfsleyfi

fyrir fiskeldi

í löggjöfinni um fiskeldið þar sem er grunnurinn af útgáfu rekstrarleyfa

eru engin úrræði fyrir stjórnvöld til að bregðast við svona stöðu þau eru í öðrum lögum og það er ástæða

fyrir því en nú eru nú eru gríðarlega miklir hagsmunir fyrir fólkið á þessu svæði að það sé staðið rétt að þessu máli og þessi fyrirtæki geti skapað störf og tekjur og öryggi á þessu svæði er ekki áfall að að stjórnsýslan skuli vera með þetta jú auðvitað er þetta skellur og kemur öllum að óvörum að svona sé

aftur segi ég er mikilvægt að við getum fengið eitthvert næði til að vinna af einhverri skynsemi í rólegri umhverfi

að meðalhófið sé í forgrunni

áðan að hann nefndi fjörutíu og fimm milljarða fyrir sautján þúsund hvað eru þau að borga mikið í kassann hér ég þekki ekki stærðina á þessu norska dæmi en veit að gjaldtakan er með öðrum hætti vekja athygli á því þegar þessi samanburður er gerður þá var gjaldtaka ekkert í upphafi við fiskeldi í Noregi

leggja inn í sjóðinn í formi greiðslna ákveðin krónutala per tonn

þetta sé komið upp undir milljónir króna á ári hundrað milljónir á móti fjörutíu og fimm milljörðum fyrir sautján þúsund og fimm hundruð tonn af eldi

hefur ekkert komið til tals að rukka þau um þetta leyfi inná þingmálaskrá minni

fyrir komandi þing er frumvarp til álagningar

eða gjaldtöku á fiskeldi það hefur ekki verið inni í þessu lagagrunni með öðrum hætti nánast ekki neitt og svo sitjum við uppi með umhverfistjónið ég er ekki sammála þessari uppleggingu hún er mjög gildishlaðin þessi framsetning þín ég dreg upp grófa mynd

hún er dálítið gróf en

hætti kemur líka á móti þessari nálgun að það er óumdeilt að þessi áform vekja upp ef ég vík mér inn í byggðamálin væntingar fólks á svæðum sem hafa verið það er fullkomlega eðlilegt að menn taki það nærri sér þegar stjórnvöld vinna að málum með þeim hætti að allt í einu er bara krumlan komin og sagt

við erum komin yfir á tímanum en rétt í lokin ætla Vinstri græn að samþykkja þetta frumvarp á þinginu ég er nú í Sjálfstæðisflokknum já ég veit

í samstarfi með Vinstri grænum það er góð samstaða um þetta mál í ríkisstjórninni

búnir að koma því inn til þingflokka sinna og

þeir eru allir búnir að samþykkja að leggja það fram í þinginu takk fyrir komuna Kristján Þór